Anum reje remare asum nhara nna rademene san se habzumana, unna ibhen a'etor hobho mmanum mmunkpene reje so ra reje remare asum onan tongho bhe gbajere tutu obam, nto su run voi ho hanzumana nta nna bhina inemene reje remare onan so ra bhanuma don bhakpamanire fon beim sa bha zen reje remare asum sahara bhan tom, reje sa resone mmora rejeremare asum mma humo bhana inemene ona bhareje sani sani ohorora reje rademene bha numa rem adon ozoma fon abum bhavibhavi sara bhaji bho ba usere bo voi be nta rabhanre bhan bhoa rekor bhan bho rekor asi bha numene san zennor oja reje sere nsan yina ezen ja nnan pina, nsan yina ntanan nan bhoven a osi sanyina atana mkprre nfene mmoa anum mma bha na rademene jani jamre onang se tama hevuma hevum se na ebhone jere evevi sororo ba bhivivia mmoko se bha horai hirumasum bhatama bho hijio ma mman zumana ntar nna ka rato jansan zenor hiruma summe ara bhanor hiso abum bara bhavune ara num bhare jesere bhakubho bhahen bheven a'osi bhasi esa ratono Ese hizase ononor edemene nzenne bha osumare fon reje sem ora rejea remare asum sovo ra reje sare fore nforora reje obhazi reje sa re sene nyina nta na se bha don obhazi nna ntar obazi bhero sanaru nta gwo ada anze robhen a'efo evure vure bha reje remare asummo mgbanan reme adon obhazi asum agba bhaze agba bha si redemene je ara num bha bhoven fanna nhumor nsebho gwa num so vo nar imimi je here fa fai mme si mo kwen kwen nhumor ji mmanse bha don obhazio nnakpene don obhazi nnobe reje aniaai sare hub ora reje remare asum gwem ani ora rademene je jam humo nji ntana humor nyi obhazi a'eyon san nto dun fi robhen a'eto sen bhanume toma. Oranire nhauanze or ribhen hoho ankpo robhen a'robhen san zenor nnani, ma bha urama nire nnami mboro nta raje je ra babho